Ma secondo me chest è 'na bella domanda. Pecchè <hesitation> si può vedere secondo molti punti di vista. Cioè nel senso. <hesitation> In che senso vogl dicere sta cosa. Pecchè <hesitation> putimm viaggià arò putimm nuje. Ceh potenzialmente ij putess ji 'a tutt 'e part d' 'o munn, basta che so belle. Ij nun so nu grande appassionat 'e musei, <hesitation> strutture e cose varie, quindi. <hesitation> Ij maje comm 'e mo jess in America, ma p' nu sfizio 'e verè comm è l'America. Ij già in passatto aggio jut in Cina, Giappone, Spagna. Quindi è un pò ristretta 'a cosa. Però jess proprio in Sud America. Bello tipo nu Brasile, n'Argentina, p' verè comm è 'a vita là. Pecchè è 'na cosa molto affascinante, pecchè chell nun c' pare. Ma tipo quann jett in Cina e in Giappone, chell è tutt n'atu munn. 'Na roba impressionante. <hesitation> 'E 'a piiglià 'o munn e l'e 'a mettere sott e ngopp. Forse l'unico posto arò jess nu poc 'e chiù foss 'a Russia pecchè, p' 'a curiosità, 'a guerra, 'a cosa, p' verè comm 'a vivono loro sta situazione. Se è cagnata 'a vita loro, se ci sta burdell, se ci sta ammuina, <hesitation> comm'è sincerament. Forse n'atu post addo jess è, <hesitation> turnass 'a Ancona pecchè Ancona c'ho vissuto quasi tutta la mia vita e mo nun c' sto jenn p' fatti familiari, eccetera. Però c' jess a fa nu gir p' verè aropp diec anni comm è cagnat. O comunque teng tutt 'e cumpagn meje d' 'e scole, 'e superiori, elementari, medie. Jess 'a verè là, jess in Russia. P' verè, pecchè so proprio curioso 'e verè comm è 'a situazion. Forse pur in Ucraina. P' verè se è come c' 'a fann verè veramente. <hesitation> 'O nu post pur comm 'a la molto particolare, che era capitat tutt quant ngopp 'a costa, no al centro. Jess 'a verè nu poc 'o deserto d' 'o Sahara. Questi so 'e posti un pò più particolari e <hesitation> al giorno d'oggi v' dic 'a verità, nun <hesitation> nun sto sperenn p' ji a verè. Però si avess scegliere nu post chiù particolar, foss l'Ucraina e soprattutto l'America e 'a America p' me è semp stat nu sogn. <hesitation> Come da esprimere no? Comm s' dice pur 'a Napl, staje cercann l'America. E l'ha cantato pure Pino Daniele in molte canzoni. <hesitation> Jess a Los Ageles, Miami, Seattle. A me m' piace 'o basket, c' stevn 'e Seattle Supersonics, 'na vot. È nu post bello, fa parià. Chicago, cu Michael Jordan. M' facess nu gir in America, Russia, l'Ucraina. 'E post cà jess a visità, pecchè secondo me so molto belli. T'aggia dicere 'a verità. Me ne veress anche 'e ben. Però <hesitation> ad oggi amma ji là, ti ripeto, nun sto sperenn p' c' ji. È 'na cosa che ci jess, ma nu sfizio, pecchè m' ven 'a. Se m' n'avess ji a cocche part, me ne jess là. Così, chest facess ij.